والله اكثر لغة اكثر مادة جنت احبها هي اللغة الانكليزية لان جنت حيل شاطرة بيها وبوكتها جانت فيكة الي يعرف انكليزي واليفتهم بالانكليزي مو مثل هسه